﻿ما نقدر ندير والو خمسين سنة للور هداك وين زدت، بي بوتيتر جافي دو زون نكون يا ربي <hesitation> فرحانة، توت بوتيت في <hesitation> فرحانة، فوالا.